حار هذاك الرائد واش هو هاذ الشيء الغريب، اللي يلمع في السما، كي دار تحارب ودار ابحاث الق بلي هذاك الشكل الغريب هو كوكب كنا كوكب الأرض و فيه الحياة ويقدر يعيش فيه الانسان، واش يدير هاذاك الرائد، راح ادى معاه عائلتو وراح يعيش تماك.